Arawet ap ageng'e, arawet ab aeng, arawet ab somok, arawet ab angwan, arawet ab muut, arawet ab loo, arawet ab tisab, arawet ab sisit, arawet ab sogol, arawet ab taman, arawet ab taman ak ageng'e, arawet ab taman ak aeng.